Pos güenu, sotra recordança güena, güena. Hui cola mi mugel quandu mos cassemus, amus, de luna de miel. Corrimus tola América hata los Estaus Uníus peru no mos vagó de dil al Machu Picchu. Ave, tó no puei sel. Peru mos encantó el caraiti dela genti, la su gastronomía i, de contau, el pisco sour. Si no lo tienis prevau pos te lo recomiendu. porque mesmu me truxi una botella.